Vendosja e një balanci t'shnetshëm me spunës edhe jetës personale mund t'bohet tu e menaxhu kohë ma mirë, tu i qit vetës edhe kolegve kufi t'qartë se në cilat orë punon e cilat nuk punon edhe tu e planifiku kohën e lirë apo aktivitetet që t'knaqin.